Chiuuwaa na nntseiꞌmo̱ⁿꞌ na lꞌue televisión oo tele najndyeeti macaⁿnaꞌ na nncwaa chom quiiꞌ tsjoom tsꞌaⁿ chaⁿ na waa chom naquiiꞌ tsjoom ꞌu joꞌ nnda̱a̱ nncjaaꞌndyuꞌ luxjo ꞌnaaⁿꞌ tele chaꞌ na nlcoꞌnaꞌ ꞌnaⁿ na nntꞌiaꞌ sa̱a̱ mati macaⁿnaꞌ na nncwaa antena ꞌnaaⁿꞌ canal na ꞌu macaⁿnaꞌ nntꞌiaꞌ jndye nnꞌaⁿ jeꞌ niom antena joona na cwintꞌiaana ndoꞌ jndye nnꞌaⁿ jeꞌ cwityolꞌuana sky chaꞌ na nlcoꞌnaꞌ ꞌnaⁿ na joona nntꞌiaana sa̱a̱ xeⁿꞌñeeⁿ joona jndye nnom canal macaⁿnaꞌ nntꞌuiinaꞌ joꞌ chii tsꞌiaaⁿꞌ na joona nntjeiiꞌndyena cwaaⁿ naⁿꞌ na joona ñencoꞌ nquiuna nntꞌiaana xeⁿ na taꞌnaⁿ na ljoꞌ joꞌ waa usb na nncjaaꞌndyuꞌ nacjeeꞌ telewaꞌ na nntꞌuiinaꞌ na nntꞌiaꞌ oo mati niom disco na nncjuꞌ tsꞌaⁿ ñequio dvd nntseicwinomnaꞌnaꞌ naquiiꞌ tele na nntꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ niom película na nntꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ oo niom video na cwilꞌa discomeiⁿꞌ na nlꞌanaꞌ na nnda̱a̱ nntꞌiaꞌ naquiiꞌ tele.